Ilgwe ba mar ga̱ba a dani go ilgwe ba mar ga̱ba a dani go da na̱m zuwa de lop zuwa de mekan baman ga̱ɓa ten wul me suk jwe da pawo sa̱ni lubiwu so ga̱ lubi de ama̱ pi kyo kol so a kol lo wulka̱ ma̱n ta̱mti kyo so kollo to kume ka̱ wultiwu ta̱mti gi ɗa kol kume ka̱ wulti wu ka laktika a atli gonwo kaman na̱k gwe ma̱ni tokwu so moma̱ ni ka gib ba̱nso, so ka̱ wul kolwu ka man zit kol a atli so ka̱ zit atl wu be se ka̱ ba̱lti llga̱ nguki so so nak ilgwe di pa asa̱ desi ko ka̱ lu cokti tuli ko nak ilgwe a loki mbala̱n ɗa̱ anka̱wu ko nak zhin gwe a kol da̱n kalbi ka̱ wu, so kol a ma̱n kyo a kalbi be se na̱ ka̱ ba̱lti ilgwe ɗe pa wu ta nguk uso, <noise> so ta man ngoti na̱ gaa gwasi so ta ngme na ga gwesi ata̱ ci ata̱ nda cin ten citi so to ilgwe ta̱mi ɗa da̱ kol luk gu a kol tlik wutti mbudli hal kol samki wu ta wut mbudli wonti ta wut mbutli wonti kume hal ta̱ samki wu ta̱ wut mbutli wu mus ta man yetla̱ti So ta man yetla̱ti mus mbutli ta̱ wut ɗu gon wo kume ta̱ wut ɗu ta man yetla̱ti ata̱ zak da na̱m gon wo ta zak de lop gwe samki maho koo ta zak gon so, mus ta yetli, so kume te yetli wu tak kapi kyo mil jwasi ilgwe ta̱mi ɗa ɗa̱ tiwu gu ca tik ka pi kyo mil jwasi ilgwe ta̱mi ɗa ɗa̱ tiwu gu ca tik ka pi kyo mil jwasi ko ka pa̱lit ilgonso iya kume ka̱ pakiwu aka nak bet ze ka̱ ka̱sa̱l aka̱ riket shottize ka̱ ka̱sa̱l, kume ka̱ shotitze ka̱ kasa̱l wu yek ka̱n ta laktla suk mil jwes ju lu multi man lu mult gwas ka̱n ta ngwe kume ka̱ yen ka man la̱ka̱n ti man ta man multi ka̱li kai gonwo kume ka̱ la̱ka̱ mit mago ta man multi ka̱li so ta yo, to a gon kume ka̱ la̱ka̱ mit wu ta man multi ka̱li, to kume ta̱ yetliwu musamma ka̱ watla̱n ko ka̱ lulpi kume ta̱ yektli wu mil kol jwo <noise> sa man ta̱ led hal ko llgon ambi gonso mus ta man ta̱ lad gwasa̱n ka̱ lu gwe sa bi illa̱ ciwu ta man ta̱ lad gwasa̱n ka̱ lu ze be se ka ngo lugwasan na̱ ze so kaga ta̱mti ka̱n ka̱ lu kam, so kyo gwas ta̱mi, a ta̱mti gwaswo yek de to ka̱ lakti atli ata̱ wutik mbutli <noise> ata̱ yetli hal a mili kiɗi aka̱ para pa̱lti wul na̱sisi mau ka nda pa̱ltiwul na̱si eni ka̱ tla bonti gonso Ka̱ pa̱ lid zopsi ilgonso, so ko ilgon ka ho pa̱lisso so ama ta yetli ki hal a mil jwu kiɗi aka̱ nda pa̱lti wul na̱ si to kaga kol lo lugwe akol ta̱ la̱mi ta̱mti gem kol ti mi ɗe ie sai mal malmau tatmi kume ka̱ wultiwu kaman na̱k mi de ba̱ ma̱ni ka̱ gil ba̱n sowu kaman zid gwas atli ka̱ dla̱l timau tik ka lakngot ilgwe ta ciwu te ɗi, so tik ka ngo ilgwe pawe ta ciwu te tik ka li bize na̱ gaa gwasi ata̱ suk tla ze so suk yilkeni sa̱ ka̱ me sana moti suk bagwa̱mzhi gwasa̱n tima go hal ata̱ luk mbi ten aka̱ yeniwo ta̱ wulik milwee so to lugwe da pa wo nak bonti nit da̱u yek de kume watla̱n ɓalwu, kume watla̱n ɓalwu, so kaman kaman tula kaman tullid gwasi a ka̱ nget pumka aka̱ ba̱ltika, so ilgwe ta ci ka̱watla̱n wu go a yal ɗakka ka̱n ni kik ka ngwet teɗi da ka̱n ka ngweteɗi a daɓi mau na̱k ɗe ma̱ni to ka̱ me ka̱u bomso mil mbala̱n nak mili a man ngo ti te a kuma ka̱ man yiltiwu ka man ngo ti tedi a ka̱ wutiti ata̱ ngasi citi hal a dla̱l po lak tuli dla̱l na tulti ka̱ po zak tiwu yek mago ka po karet ba̱lti ilgon so se zopsi watla̱n po saka tulti zopsi watla̱n tulluwu yek mago ka gaka balti gwaska kaaga timau Ta̱ni na̱ ta̱mti kyo so to sai ji ka̱ me ji ka̱ me de a mi de a mati so ba man ba̱lti ilgon ko ba̱lti dla̱mti ilgon ten wul me so domiu a ma̱lti so a yis ta̱mti wulme so abi a yis lilti wulme so ama kamau na̱ ka̱ kol, ka tla, ka̱ mba̱la, ka̱ mal wulji lubide so gem de aman a nak man yisti ilgon na̱ si ama kume shap ga̱ me ko ɓal ɗe ga̱ me to yek wo a yis ilgon a dari so gem don amo a mba̱tl ka̱ meso a koli gi di ta̱ mba̱tl ka̱ mewu a da̱m sukti yek ta̱ hwi kangwe de pawe ji ka̱ me jwu niso <hesitation> kaga tla, tla mago koli gi dla̱m da̱nti suksi a hal na̱kni nge amau a tliya towe ye ya ya anak ana da̱nti suksi ti mau de tla de ka ta̱ lad ka̱ me ta̱ kam <noise> aka̱ koɓi na̱ti go mil mba̱la̱n ka̱n pamma kume mil nik da̱wu a mil nik ɗa̱ so man ka man balti gwasi a ka̱- a ka nak nit ma ba̱lti ilgwe ta ngusi citiwu suk ze gwe de pa tatlawu So ama kume mil mbala̱n nik da̱wu ka man pa̱lti gwasa̱n <noise> asa̱ la asa̱ li ka̱ me so asa̱ la kyo gwasa̱n so sukti balwu saman pallat gwasa̱n a lubi sa̱ palla̱ si lubi wuka man balti gwasa̱n ka ama ti mago ta̱ bomso <hesitation> hamto ilgwe a ta̱miɗa ɗal go yek ɗe ningo na̱ ti ka̱n kagu zhin, na̱ti ka̱n ka pa̱l ko yekke na̱k min wu kam ham tla wo ningo ta̱man ko yek kusan ta̱ man ko yekkewi hal lulpi nda ze lulpi nda yek bi tla nik ɗa̱ so go to kiwo gem ka̱ te ka bomtiwi nal pamma bomti so ama kume tla gushzhin nik ɗa na̱k ninge to ka ngip lubi gwa a ka kol zhin gwa <noise> a ka pa̱l duk ilgwe de pa <hesitation> ningetli ɗe tak pa̱liwu sabo na̱ tlau kume ka̱ kule niti le wu so ta ba̱lki ilgwe de pawo bika̱ pa̱l damti gwasso wo, so tla aman lakti aka̱ da̱n ɗe ma̱n wul, ta man lakti a ka̱ da̱nɗe lubi gwawo kullum ilga̱ nguki niɗa tamti tla ka̱wu, so ta gwegzhin ta kolik zhin ko yekke kume ka̱pi kyo tla go tamanik tulla̱t ko ye kke a lubi ka ze na̱k ninge kam domin tlawo bal wul ka̱ ɓali na̱k ninwu kam musamman tla gushzhin, kuma tla gush zhin nik ɗa̱ go a to kiwo ka kol zhin ka kol zhin ie. So ama na̱k ninge, ka̱ ze ga̱ na̱k ninge yek wai tla gushzhin nik ɗa̱ so yek ze lulpi tuli yek nda abi nda̱lti nik ɗa gwe ɗe pawe ka kol zhin na̱ naliwu nik ɗa̱ so, ka̱ yisi kume tla nik ɗa̱ so co se ka̱ ba̱l wulp asa̱ gushzhin kap ti ka̱n ka kabi mago sai ka̱ bal wulpi asa̱ ka ɓi ki guti ka̱n ka guman se ka ba̱l wul pi asa̱ gwiki to kume wulpi nik ɗa̱ so pa aba̱ tlaɓi nik ɗa̱ so pa ina ka kol zhimi so, to ta̱mti tla ka̱n gem tla ta̱mi ie tla kail ka̱ wul lubi kol ta̱mi mal ta̱mi ama gon ta̱le tla so na̱k ninge wu kami da ka̱n mbala̱ yis ta̱mti tla so ama na̱k ninge go kume ka̱ yis ta̱mti tla wu go kume ze lulpi nda wugo to gem ka̱ te ka̱ bomti kapi kyo gwasi so a kume ta̱ nallu kai gin de lop, de me kan de wupsi kapi kan- kan- kana gushzhin sukti a ka̱ yeno ta̱ nalwi ka̱kshe, to ta̱ nallu co ka wulti ka na̱ wulpi nal, kume ka̱ wulpi ka nallu, so kaman wulti delop so ga̱ tek gu newu kume bal llgon nik ɗa gwe ka pa̱liwu kume si nik ɗelop wu ka man wulti dena̱n a ka̱ palli delop ka̱li so delop ju sik ka saka palti dena̱m wu tik ka saka palti ka lalla̱ delop so ga̱ tek gu newi a ta̱ nik ɗa so to ka̱ hankali ɗem, ɗem dem, dem, ɗem, ɗem a ka̱ yeni wo tla ɓi luk wonti kume ka̱ man la̱d ni siwu. To yek laki tla a lubi na̱k ninwo bal wul ka̱n tla alubi na̱k ninwo kaksha wulka̱n duk ilgwe ka pa̱li na̱k ninge abi tla gushzhin nik ɗa alubi so to gem ka̱ bomti ka̱n ka̱ni gem ka̱ da̱nti bomti ka̱n ka̱ni ama na̱k ninge ka̱ za ga̱ na̱k ninge ɗe kolti zhin ta̱mtiwu ko yekke ta̱mwe to da mbit mbit lamti kamde mbiti ka nide biti go da ta tla nik ɗa na̱k nin mago gonwo tla biwo gwa ka̱so pamma aka̱ ngwe dom gushzhimi don kolti zhin a ka̱ gu sukti, so sikka ta̱lak cina so ko da bi nda̱lti wulti gwa nik ɗa̱ so kaman wulti na tla ji malgon don kuma ka̱ kol zhin yek kolti zhin gwa mbonwu kaga gisna cilti musamma kuma ka̱ kal zhinga̱ ba̱le gis na cilti ka man wulti nak eni dede so aka̱ yeniwo ta̱ luk nalwi ta̱ luk nal wul ka nda haɗad gwas suk ga̱ mal ga̱tak gu, to na̱ gubshzhin, na̱ gushzhin na̱ gushzhin aka̱ yeniwo ta̱ luk nal wiso ka man wulti gwaska aka̱ yewo delop we, so aka̱ yeniwo ga̱ ma̱ulu newi ka̱ pallit ilgwasi i so kima go gwa ka̱ baliku, ka̱ mbi delopwi na̱ gwas'u ka̱n ka̱ ngweca na gwaswisi ka̱n ka̱ ngwe so ka̱ ngwe gwas, ka̱ ngwe na̱ gwas'u kaga a ba̱lki ilgwe ka̱ lamiwu.